اللحمة لو دايرة تحتفظي، ياها الزمن الجديد دة هسا في التلاجات في الفريزر، لكن زمان، زمن قبل ما يجي التلاجات، كنا بنعمل بنقطعو صغار و ننجضها على نص مستوي، <hesitation> نديها ملح، يلا بنجيب طرقة من- كان فطيرة كان كسرة، حطها في طبق بتاع زعف، عشان <hesitation> ما يغير الريحة، بنعلقها في المشلعيق و بنغطيها بالشاش من الذباب والتراب و لو دايرة بتقطعيها شرايح شرايح، تملحيها بالملح و تجيبي <hesitation> هناية نضيفة، دبارة، حبل المهم تشرها في الضل جوا و تغطيها برضو بي شاشة عشان الضبان ما تنزل فيها دي شرموط الشرايح البعلقو في الحبل ده.